Ayam kak kan binatang ingonan nian ye, untuk tebu makan la, untuk tebu ngambek telok e, pokok e untuk tebu makan intinyo tu. Nah jadi ye kak untuk nak tau dengan tuan e kak tadi, ye ningok dari sape yang muat ye baik, sape yang ngenyuk ye makan, sape yang ngidop ye, ontok ngepik sarangnye dimane, yang muat rebane, jadi tu la ye pacak tau dengan tuan e kak tadi dayi sape yang ngenyuk makan, ngenyuk reban <noise> dem tu men ye, nah ontok ye ayam kak ngenyuk kasih sayang, asek asek sayang dengan tuan e ape dengan bininye ape dengan laki ye <noise> biaso e tu carek ye kak ayam kak kan <hesitation> binatang, jadi amen ye da ngade asek birahi ye bae ye nunyuk kasih sayang dengan pasangannye, tapi men ontok dengan tuan e ye dak cuman dengan birahi ye tadi, tapi ye dengan carek ye dak dak nyetuk tuan e, ye baik dengan tuan e, dak dak cuman <hesitation> dengan dengan tine e ye ngeyuk pasangan eh ngenyuk asek sayangnye tadi, tapi untuk tuannye di nyuk e dengen carek ye dak nyetuk e, ye dak ngepuk e. Ye dak metik e, jadi ye tu dak dipetik e, dak dicetuk e, ye men datang ke tuan e tadi ye mintek makan, karne ye tau kan yang ngeyuk asek sayang tadi ngen tuan e tu ye mintak makan, karne ye tau tuan e kak sayang pulek ngen ye, jadi tu lah make ayam ngenyuk asek sayangnye tadi dayi dayi ye nyenter tuan e, dari ye dak nyetuk, dak metik, itu la carek ayam tadi ngeyuk asek sayang e, nunyuk asek sayangnye dengan tuannye tadi.